Decoral una sala chiquina quieri una poca d'albeliá. Pa decoral una sala chiquina lo primeru es descogel coloris craras pa hazel la sala parecel más grandi. Tamién es güenu de gastal mueblis que tengan más duna hunción, es izil, sofá-cama, mesas con caxonis i assina. Alogu tamién la lus es mu emportanti, ya que puei hazel la sala parecel más agradabli d'estal. Güenu, i ten la sala bien entangá porque si lo queas tó paí pos más chiquina te va a que.. te va a parecel.